Persunagi storich ch'a m'pias, ch'al e piazüme, Garibaldi, Garibaldi perché al a fait tante coze e pöi al a ünificà l'Italia, al a cumandà d'ezercit ecesiunai ch'al an fait tante coze bele, comuncue secund mi al e l'ünich ch'al a salvà l'Italia, dizuma parei